أكيد، أكيد جداً جداً مهم، هذا أصلاً مو سؤال، ال التعليم معناه إنه تقدم بكل شيء تقدم في المواصلات، تقدم في الأطعمة وجودة الطعام، تقدم في الصحة، تقدم في الفن، تقدم في كل شيء، يعني معناها جودة حياتي.